Kan ma shet le bikan le auwalmarra al bikan auwal ma mashet leyya haw bador baʼerif bikan anas hinel amil hinel folis gadin foga yen auwal ke basʼalalan al gadin fi rafda bikon bika num da inda police wa ma leyya, nas bihafsudu al-raf, kan galo leyyi fi, ha basʼalum humma anas dol da nasal amil dol da maktabum gade yen.